सेमफुल त हामी के सबसे पहिले मुर स्याम्पुल सेही मिजैसी काहे कि मोड स्याम्पुल से मोड मिजलासे कथी होइए सफा होइए काहेकी सफा होइए अगर साबुन से धोम केस लस ल साइत रही ओतना साफा नरही असांख्य स्याम्पु से धोइला से उने ऐसन केमिकल कहेबला चिजबा स्याम्पुल बासे धोएला से मुर सफा होइए ओकारा सफा रहला से केशभी साफा हो जाइए औसांख्य हामी के बाइक भी स्याम्पल से धोइसी अशांके हमिङ के गाडी भी स्याम्पुल से धोइसी औसंके कहे के बात एगो सारी भी श्याम्पुले से सरफ साबुन ना धोके सेम स्याम्पुलेसे धोइसी स्याम्पुल से धोएला से इ सब काम सबके लागि हमिंग के सेमफुल कहेके राखैसी यी काम सब सेमफुल से करैसी ।